Yanwa vuho waɗe muna, vhuho weɗe suma ghunə gaisuywa tohgayo in fitina da dzuka ghule gwaɗa lamunŋ aghdəna korolo gwoɗa lamunŋ ka golona gwaɗənda lfta mewa laumunŋ, lamung kagolona haha haha hadkələ duməsudiya maŋ vah goloka mukŋ uzinha galufgalayin tuh kuma la ghzəkuhayən sukəɓə jəyə onɗe <hesitation> zale haghgawa golo na nɗe indənɗa.